ااا لو أنا رح أقابل مع مشهور وأسوي مقابلة معاه بسأله عن التحديات اللي واجهها وشلون تغلب عليها؟ وشنو النصيحة اللي يعطيها للناس اللي يطمحون يوصلون لمكانه ومكانته؟ وهو شنو سوى عشان يوصل لها المكانة؟